Mi nyobban adiiko mai be jungo am no vodata ha hore am, mi joda mi lara yeso am ha darugal mi tarna adiiko mai ha hore seto Jodi nomi yidi.